ནག་ཆ་གི་ཆུ་ཐེག་ཀ་ཡང་ན་ལས་སུབ། སྤུང་སྤུང་བོ་དི་ཁ་སྟེ་དི་ནག་ཆ་གི། ཨོཀ་ཏི་ཀུས་སུ་གསང་བ་ཆེ་ན་དི་སྒོ་ཐང་པོ་འདིན། ནག་ཆ་གི་འདེ་ཡུག་ཕྱགས་ས་གི་གཉེན་ལས། ལགས་སུ་བཀ་ཧོ་དེ་ལ་སྐུ་དི་སྐོད་ཆེན་ངིན། འདེ་གི་གབ་ལས་དི་ནག་ཆ་གི་ཨོ་ན་དི་ལསུབ། དིབ་ཅུ་ཐམ་ཅ་ལ་ཀ་གི་གོམ་དེ་གི་ཐུག་ཐེ་གི། འདེ་ལོ་དི་ཕང་ཀ་འཐི་ངུ་འདེ་གི་གབ་ལས། ཕྱག་བུ་གཅིག་བཀ་ཧོན་དེ་གི་འདེ་གི་ཚོགས། ན་ས་ཕྱག་བུས་དེགས་གི་ནག་ཆ་གི་འདེ་ལོ་ར་ཀུ། འདེ་རོ་ཀ་ཆུ་ཨོ་ན་ལས་སྟེན་དི་གུ་བོ་ཨིན།